Ave que piensi… pos vengu a dil de viagi dentri tres o cincu vezis al añu. I dos delos viagis essus pos son un poquinu más largus, una semanina o dies días. I los bureus que quean pos sonin huitivas, escapaínas que l'izin en castillanu. I me pilra de mual los sitius andi viaju, no me gusta de repetil destinu, se me hazi essu un aburrieru.